زه به د ورځني تمرین لپاره وخت وټاکم، ترڅو بدن مې سالم پاتې شي. کتابونه به ولولم او د نوو مهارتونو زده‌کړه به وکړم، لکه پروګرامنګ یا رسم کښل. هره ورځ به خپل احساسات او مشاهدات ثبتوم، دا به ذهن مې روښانه وساتي.